सोनलि बेअ दुकुनिकत, जैजुन्ग प्लेन् खलम् नुन्ग्मन सिनेमनि नैन। भिकु है अन्ग् केन्त्सेल् खलम् नन्ग् सिग नन्ग् खमनि जाब्रुब् न होबेइन। केस है, ओफिस् नि प्रए है। मा मा बुसुत् है, खलम् नन्त कै है। सर है लिन्गुर् बै, अन्ग् कैन दिनितु थन्गन हतु न नुन्ग्ल। गबन् अन्ग् नैति, गबन् ब सुम्पर्, ब विकेन्दौ है अन्ग् त्रै खलम् त्से थन्गन नन्ग् जुन्ग् है। दिने जुदि नुन्ग थन्ग् थर्न गुस थर्ब, नुन्ग सेर्ब बेल इलग कुलेग हुम्दे, बिको थन्गन नुन्ग ब इसि नितोन हैब, विकेन्द्सेम् अन्ग् थन्गन रो नन्ग् जुन्ग् है, तोत्से नितोद। जुदि अन्ग् जुन्ग् थन्गन ब, अन्ग् नुनि प्रए स्कुति लन्गन हगन्, गरि लन्गन हगन् नुन्ग ब, नुन्ग जुदि नितर्न हतर ब, ने हतर ब, नुन्ग दिने इलग बुर्दन्ग् सेजबु अन्ग् खलन्गद अर नुन्ग। दिने निल्त कै जिने, तिने नुन्ग एद्जस् खलन्तोद, गुस कोहुम् ततोद, एद्जस् अन्ग् सनि सिलु, म्प्रए एकिलोके थन्गन दे जुन्ग दै। उप्कोन्द् ज गुनुन्ग् प्रए।